Jokuae ñe jaeko <hesitation> teko, teko ikavivae, teko ikavi mbae vae jokuae teko rupi yande ñañoraro yaiko kavi vaera ikavi